Ɗume cariti organisation mi walliri, mi wallitii caritiiji feere feere to ɓaawo, bana moɓgal mballayngal ñawuuji sukaaɓe e bacci, e kadi suudu mballayndu yimɓe hiɓɓe, pat mi wallitirii ɓe e ceede, mi wallitii e dabareeji am e shaawara am.